म जिपु द गप्सिर्नि गुहुम्, गुहुनन्ग् बर्नै गुहुन्नि थकै मिति जयु, जय् गुहुम् सोमबुनु गप्सिर्नि देहनि लब् थै खो गप् गुहुबन्ग् गुन् बर् लद। इम्बु गन्ग्सु अरु मेक्सिचन् फ्रिएद् तिल्त् <hesitation> बदमलि बदि ननि म खसेइ फोलेर् पुर गप्सिर्नि गुहुम्, गुहुनन्ग् बर्नै गुहुन्नि थकै मिति जयु। औमेति जयु इन् पुअ। भिरेनु, बिको बेरि कलबु।